Maigny zany gn'hoditry igny e da afaky hoe osoranao menaky izy, diloilo coco fa izy na menaky fandrahoagny regny na vaseline hoan'izay mahatakatry e vidiny.